ווי אזוי א טרי-די פרינטער ארבעט, ס'נעמט די <hesitation> אזוי ווי די מח פון די טרי-די פרינטער כאפט אויף וואס ס'דארף ארויספרינטן און ס'צושנייד עס אין קליינע שטיקלעך און ס'הייבט אן פון אונטן אויף ארויף איין אזוי ווי לעיער, איין שורה אויפאמאל העכער און העכער ביז ס'ווערט ארויפגעבויעט.